Eyi isiere ndimerede ma ndito mi ma eyin eka mi kied oduñde ma ami, ke akpa nnyin idi ndikuud mmo nnyin ibọñ akam ikom Abasi anamde eyi esiere, nnyiñidemerede iwek ibifuk, emi mikpidikhe. Enye nnyiñ ikpe simke mfin, ana nnyin ikome kaña ke akpa ifed, nnyin ikom e ima, nnyin ibọñ akam ima, nnyin iberede usuñ iworo idi, mmesideme utim o nno mmo anade nte mmo anam, ndin nnyin idakha ufọk nwed. Enyene uyed usan nsie ekeyedo, enyene isọñ nsie eke kpori o, enyene uyed ọfọñ nsie eyed o, enyene nka idim nsie akao, kpukpru mmo enam, mmo inam ima. Nnyin iyere idem, idakha enyene utin nsie aka, ami ekpep nwed ndikha, ofo ukin ọfọñ ka, kpukpru idakha, nnyin idaha ami nko ndika ufọk nwed nni, ntuka nkekpep nwed, mkpep nwed mma, ami ikem ini usuana ama nyọñ ndi o, nyoñ ndi ami ndi nditem udia mma nnyin idia, nnyin idia ima, nnyin ika iwa, ika iwa inyoñ edi, nko ana nnyin idisoi iwa oro, usuk nnyin ida ituko, nnyin itetuk iwa oro, usuk nnyin iyenyini ke mmon se inam usuñ, siak ami mmama usuñ tutu, nnyin idia udia ima, ami ndinam mmo aka akanam, ekemen nwed mmo ndito mi ekemen nwed mmo ekuud, edieke edide owu ekpepde mmo ama ono mmo se mmo idide idinwed kúfok mmo ewed, edieke ekenode fin se ukuudde kuud kakekuud, ami nte eka ndidaha imooño, nnyuñ nka aketem imwoñ idaham edi ini ntem, inwoñ nda eyi, ndi nketem inwoñ ndaeyi, ndi nketem inwoñ, ntem inwoñ mma, ọnyuñ ana nte nkesin ikan ke itie nketemde etem ndi nkesin, nsin ọnyuñ ana nte nke toto k'itie nkesinde sin ikañ ndi nto, ọnyuñ ana nte nkefufuk ndifọk o, mmam mma o kwad nkud ke eyi ekim, ami nyoñ ndi nyoñ ndiyed idem mma ndia udia, ndia udia mma ndaka akam, nda ndito mmi ndakha akam, siak akpan mkpo edi oro ke mbubideyi nnyun ikebọñ akam ino Abasi, nnyin ibọñ akam ino Abasi ima, iduana nnyin inyoñ idi ididuk idapo.